Paɗe ana nanndi sifaaji, ana haani tawee kaa ɗo koyngal naatata en ɗo yaltata won hen timmi. Sabi paɗe cuume en e paɗe baabi en e paɗe goɗɗe e hono muuɗun kaa fu. Ɗee kulle kaa kasindinaa hen.